Segondo mi a temperatua donde se sta ben, a temperatua perfetta de giorno i dovieiscian ëse vintidoî vintitrei graddi, d'invece de neutte, consciderando che t'ê coerto in letto e che comunque ti peu creuite insomma, segondo mi a temperatua neuttorna boña a l'é dixeutto vinti graddi